نحب نكون موسيقار مشهور أنا مغرومة على اللخر بالغناي ، ونسمع على اللخر غناي، <hesitation> نحب نكون <hesitation> عندي مهارات، والا نسمع، ومغرومة بالفنانين، ونسمع أغاني، ونحفظ أغاني؛ لذلك نحب يعنى <hesitation> موهبتي ديما في الحاجة اللى نحبها تكون أحسن، اللى هى نكون موسيقار، والا حاجة <hesitation> مرتبطة بالموسيقى، وحاجة مرتبطة بالفن.